Ny a Peroa agny zany e ny hany malaza agny da ceviche io zany ro tena <noise> speciaité ny firenena amindreo agny <noise> da fanagaron'io fia, ranona voasary makira, asia <hesitation> tongolo <hesitation> mena, asia tsako o! Da asia blé!